ألف ألف ألف مبروك يا محمد، يا حبيب قلبي على الزواج، والله أسأل الله لك ولزوجتك حياة سعيدة ومليئة بالحب يا رب، وإن شاء الله نشوفك جريب بإذن الله، والله يرزقك الذرية الصالحة ويسعدك إنت وزوجتك ويبارك فيكم يا رب.